<hesitation> Raha isan'andro a adiny raika isanandro antokananahy anaovana fanatanjahatena de a <hesitation> andiny fito zany agnatin'ny herignandro satria isaky mandraigna le zah mifoha vao mandraigna amy dimy iny a no mandeha mihazakazaka bitsika adiny raika de miherina zaho avakeo karakara anjany.